Gaskiya skwi mana'man nyè nwarda'kada ko man ay gau ambahyè kumba tè nduva ga nènga a wuche man nga cho ngoza bi daman mana ngur maffa nenga man nka ngots ngwoz man nwoy ka, kub ka nwoya'a akag skwi man nduv'ngaya ah nwoya'a ka nchukwan skwi ashed ged'a akag skwi mbella'a kuba ka shed'geda macha'chew nenga' nenga kwoba nka shum nkwalangui mbula avu'ngaya ka shum skwi'ndi mbulla ka ndiya nka sumat nkwalangui mbula nva wudaingaya amba ata dè lèkone, wudaingaya amba nta gui kwasuk mbela'a ata slumbwoda anta skwisa ngwoz ngaya amba ndei mburokwa, an de ngats skwiya n'fyi nkaslan mbula nva n' ndew dava nduhi ata ged ngwoz gay zana to wucha nasa man ndvungaya skwisa bi, man makar nenga man nka nwoy kwasuk'n mbula'a ata gad zana avasa kadè wuna ta pakdi. Ma makar nènga angasa a skwi man nduva awaya man ka zhe ko koba, kazhe koba ka mpez' mpeza' man ka zhe kob'ba ka dei nka nfui wudai n' lekone, man ka zhe koba nka cho ngoz mbela de mana mba a skwisa ka'ntenta nduva amba skwisa bi sei man nka zhe koba man koba'ngaya bi ko mpeza ara nhalaki ka mpeza bi, man koba ngaya bi ngoza ntenta ba ka mba aka ncho bi, man kob'nagaya bi kosuk ntenta ba ka'mba aka gabi agida nta ai ged kob'sa nenga an mashalik skwi, man koba mba ngeche bi sai ka giy zlin mbula ka dzodzur babngaya ka gat skwi man nduv ntenga a nwoya'a nte mpeshak ma ta gag nawa nawa di kafin zhigile dei takahaka aka ngeche kob'sa agide nte ai gad kam skwi mfuna ta askwisa ndo bi sai man koba ava ngoza